Ma kǝl malgha ndǝr dai ko kǝl zala ndǝr na wato nai mbu ɓara tsa kaɓo mbǝ bwai ɓo wato nai mbwi ra mǝlǝ wsi daidai mbǝ chochi ghǝzǝ nai ya ndar ngi don ma awrai chochi na wato ghǝzǝ nai mbwa mǝlli nǝ mbwqa mǝl aduwa nǝ mbwa fǝ albarka ghun mbǝ chochi gha ghuna zalǝ gha ko ghuna malngya nǝ mbwa fǝ albarka ghun mbǝ chochi nǝa mǝlli nǝ mbwa mǝl aduwa ka ghuni to saanan ma bisa ani <hesitation> ma kǝlǝ malghǝ nga chochi ˈma tǝghǝnva shu sai nǝ ntwa sǝghǝ nakhǝ ghuni ma kǝlǝ malǝ ghi nai mbwa kǝlǝ bambi chochina ndǝri to ma tsa kaɓowa zha lokachi nǝmbwa kǝlǝ malgha zha ˈma na wato ɓai ɗaɗaki sai nǝ gha nǝ nontǝ ndwi nǝ ghǝnja tsu di gǝglgha kusan miliyon gwutani nǝ mbwa gǝrinta nǝ mbwarǝ sǝghǝ di nga wsa zǝmi ˈma nǝmbwrǝ sǝghǝ di mbwa tsa wsi mbwa ta wsa zǝmi mbwa wtsi kai nhar nontǝ lokachi ma nǝmbwa dzǝmbi nontǝ wsi pa nˈyio abokanai kha nǝ mbwa tla tara ghǝntǝn Ko nǝ mbwa ɗana dubu nwchufǝntsughǝ nwchufǝtsughi dubu kaza kaza sǝgha nu ni nǝ kha rǝ shava tsǝtsǝmi nǝ mbwa mǝl ninta nǝ mbwa mǝl ninta to mi nǝgha zha wa mbwa wgi tlǝna kǝl malghjǝ na sai nǝ gha ni yawancha kaɓowa rǝ mbwa kum rǝ pwara ma sarǝ mbǝ tǝmǝri ko kujaglai mbwura ˈfi kaɓo gǝglgha mbwura tsu ˈfi toto mbwu ra dlu tǝmǝri lokachi nǝ mbwa sǝghǝnˈfi kaɓo nǝ mbwa rǝ sǝghi nki ni to karshaiya zǝ dai ma kaɓowa rǝmbwa kumna wa wguvi saanan ma dzǝ rǝ ghaifaiya malgha mbwu nna sai nǝza zǝma ɓila ghǝna zi wa mbwǝ dlǝrǝ ninta wa mbwi dlǝrǝ fǝrija kazhi wa mbwi dlǝri kwujagla zhi wa mbwu dlǝr katifa ka zhi wa mbwu dlǝrǝ nama kazhi tǝmi wsa gha shi ma nǝ mbwa tsa kaɓo ri kha kawai sai tozarta ka iyayai ya zi to mbwa gwul ˈmai ya ɦǝngy har ma kai zǝ pwai za kai zǝ ri wa kwaɗaya yawa ma har nǝ gha sǝghǝ ni wambwa ndza sǝrri nza tsu bana nza tsu bana nza khi ghǝtǝna ndwuna nza khi ghǝtǝna ndwuna kambragha nza kum kaɓo nza dlǝ dlǝ mbwagul wsu ni To nara nuna na wa ɗantǝghǝ ghǝna nanta zharǝ zan sǝghǝ kǝl zali to zal ma khi nja tsu bana tsu bana tsu bana khi nja tsu bana tsu bana nja ɓila ghǝna nagai ma kɨl malgha ndǝr wsai ya shiri ko kǝl zala ndǝr na nǝ nuwa kǝlǝvi daidai nǝ wsai nuwa kumani ma ˈyakacha wsa kǝla gha nǝgha mǝl amfani ni domin ma wsa ra ɗa na wsa zǝmi nai sǝghǝ zǝma nu ra kǝ tsirǝvǝ ɓa manuwa kǝllǝvi glifǝ khi saanan nǝ nuwa sǝghǝ jimbǝ tsu nu glǝfu domin wana shiri sa khǝr pwaya shi pa jighinu ghǝzǝ ra ɗa kǝnan mi ka mǝlǝ awrai ɗanu na nǝ nuwa kaˈyida pana mǝl awrai ya nuwa nu anu tozarta ghǝna nananu ma ghǝzǝ shawara ya.